ايوه امال ايه، الجرابة دي عندينا حاجة مهمة جوي، محدش فينا ينفع يفوت عليه اسبوع من غير ما يشوف عيلته كلياتهم واحد ورا التاني